Ledonosok esa boema ni'iana ia nakaminak mainan boema mainan ia nahala ana tui sila petualangan ala alami bahwa ala tabisa mete.